Karazana akanjo ai? Ankanjo zen̈y bôkà amin̈ay zen̈y, kazaky edy efa novolan̈iko teo in̈y edy ai. Kôa fa andra ma- ma- mafàna in̈y araiky tsisy tsisy tàn̈ay àby io. Avô lera andra manintsy man̈ano paltô. Abôkà eo ry kombi àby io zen̈y.